अखुकता के आदमी बहुत बनिया बनिया ज्याकेट पेनेला सौखिन तरिकाछे कपडा सब पेनेला जैसे की ज्याकेट बहुत थरी के मिलेला उज्याकेट मे जरहा के लागी छुटे हो भेला गर्मी के लागी छुटे होवेला जरहा के लागी मोट मोट जाकेट आवेला जौन बहुत प्रकारके होवेला उमोट होयला के कारण छे जार नलागेला उहे के कारण घे मोट ज्याकेट पेने जाला आ गर्मी के लागी आदमी सब पातल ज्याकेट होवेला काहे से गर्मी के कारण से इसकिन जाला देवेला उहे से ज्यादा से ज्यादा पातल ज्याकेट पेनेजाला ।